هو، ډېری خلک له دین پرته هم ښه اخلاق لري، ځکه چې اخلاق انساني فطرت او ټولنیزو ارزښتونو پورې اړه لري. صداقت، انصاف او مهرباني دیني اصول نه، بلکې انساني ارزښتونه هم دي. خو دین د اخلاقو پیاوړتیا لپاره یو چوکاټ برابروي. یعنې اخلاق له دین سره هم شونې دي، او له دین پرته هم.